Koreja e Jugut është edhé e njohur për ushqimin e saj të shijshëm, si kimchi dhe bulgogi. Përveç kuzhinës, festat tradicionale si Chuseok pasqyrojnë një ndjenjë të fortë respekti për familjen dhe paraardhësit, vlera qendrore në shoçërinë koreane.